Kan txuŋ kua mi paa kan mi paa nga kan ni a kei ma a nu a paa u ben le djok ti ni a. Unau kei kai kei nen mi paa txum kan ni nga le kan nu le ka paa ni a in txuŋ a hian mi paa nga kan oma. Le ka pii ka pii txu kan bula om tolo anila u le paa ruka ni tola. Le kan nu txu kan nu ka paa kan nao paa xat le ka u lian paa xat ni nga.